Nga abi ba'anj 'ngo hiuj chuman' kan' ka'anj ki'hiaj súnj ni nihia 'ngo si ba marre ni, nanun ruhua ta chiñan nga heabi o' kuman min ni achij chin', nej achij koj nej, achij hiaj nej, man nna ta marre ba niinj manj ta nanun rruhua chiñan si sa' si chiñan' si rruhua ba min chiñán si, man ta taran' si marre tu sa tuku baj manj kwej chaj nej, man nna kwenta kachij ttan' kirij chaj nej, kiri hiaj ni achij hiaj ta riñan hiaj lí, sani bé si marre min ta taran'anj ni achij 'ngo hiaj nihia' lí chaj manj, ta min 'ngo si nanun ráj ta nanun ráj chiñán nga abi 'ngo hiuj kan' nga ni'hia 'ngo si marre.